ما بعرف <hesitation> ما جد فكرت من جبل <hesitation> إيش راح بصير لو إنه إنجطعت الكهرباء أو ما عاد في كهربا بالعالم لكن أعتقد إننا راح نرجع <hesitation> لهذا الزمان ،كيف كان الناس عايشين قبل الكهربا ؟بتجمعات أهلية وخروجات هيك أظن ما بعرف.